Kua bicicleta jaeko mokoï iruera, tenonegua jare jaikuegua, jare oime guinoi kua yaroata kavi vaera manubrio, oime ia siento yaguapi vaera, jare oime guinoi cadenilla, oime guinoi estrella jukurai yamboyere, yaikatu kavi yave osirive yandeve jeta